gott kvöld unglingar taka stjórnina á

festival sem hefst í kvöld en listræn stjórnun hátíðarinnar er alfarið í höndum ungmenna á aldrinum sextán

tuttugu og fimm ára þau bera rauðar

dagskránni í byrjun viku jæja Sunna hvað erum við að gera hér í við erum stödd núna í partýi sem er

partí á vegum unglingsins sem er hátíð skipulögð af ungu fólki á vegum mánudaginn og síðan á föstudaginn er svona d

þar sem ég og einn annar d j munum spila hátíðin samanstendur af ýmsum viðburðum sem allir eru ykkar sköpun þið eruð listrænir stjórnendur hátíðarinnar geturðu lýst því svona í stuttu máli hvað fer fram við erum búin að vera að hittast alveg meira en hálft ár núna

langi til að gera og einmitt hvað ungu fólki finnst skemmtilegt að gera og mæta á í tengslum við listir og dans og okkur fannst til dæmis svona pool partý vera mjög góður vettvangur fyrir alls konar gjörninga og mismunandi miðla í

listsköpun og hver er þinn eigin bakgrunnur

ég sem sagt er mest að dansverk eða önnur verk og ég er líka ljósmyndari allt er þetta gert undir formerkjum

draga einhverja ályktanir um í hvaða áttir dans er að þróast á Íslandi út frá þessari hátíð sko mér finnst dans vera að þróast svolítið mikið út í kannski meira gjörningaform ég hef verið að fylgjast mikið með eins og núna dönsurum í Listaháskólanum og svona þar finnst mér einmitt dans í bland við gjörningaform vera svolítið sterkt í staðinn fyrir að taka einhver dansspor er þetta miklu frjálsara en ég hafði ímyndað mér að dans kannski væri

eru eiginlega

sko það er í rauninni hópur sem er ein heild og við erum bara eins og stendur alltaf um okkur stelpur nútímans og erum í rauninni

smá að gera grín að sko staðalímyndum sem eru í gangi núna í samfélaginu og við erum bara að daðra og hafa gaman og bara skapa stelpur hvað

aðeins meira en það hvað með heila og hjarta þú veist líka vitsmunir og sálina

stelpur og við erum rosalega stoltar af því við erum með svona

bæði með þannig og smá leiklist

náttúrulega níu að semja saman þannig en rosalega svona reynslumikið við lærum rosalega mikið í rauninni bara það að stelpur mega gera í rauninni hvað sem er við megum gera alls konar spor sem eru kannski þetta gæti verið eitthvað svona myndu dæma okkur fyrir eða neitt þannig við bara gerum það sem við viljum og bara höfum gaman

mig langar að tileinka þennan dans systur minni sem heitir Kolfinna

Ásrúnar Magnúsdóttur en hún hefur sérhæft sig í sköpun með krökkum og unglingum unglingar þrettán til sautján ára eru að fara að spila uppáhaldstónlistina sína fyrir áhorfendur og svo gerist ýmislegt við hvert lag sem þau hafa valið sér þú vinnur mikið með ungu fólki táningum og unglingum hver finnst þér vera svona helsti galdurinn helsti kosturinn við að vinna með þessu aldurshópi helsti kosturinn er náttúrulega bara hvað þau eru

eru til í slaginn einhvern veginn og eru svo svakalega skapandi og með hugmyndir sem eru sem eru bara óstöðvandi og það er bara svo ógeðslega gaman þannig að það gefur mér svo mikið og ég vona að það gefi þeim líka eitthvað

að vera á sviði og fá tækifæri til að heyrast festival en þetta er kannski

dans í svolítið víðari skilgreiningu sem er að einhverju

já mér finnst það pottþétt þetta eins og krakkarnir sem ég er að vinna með þau eru ekki menntaðir dansarar eða neitt slíkt en þau eru samt að nota líkamann til þess að tjá sig ég held að það þarf ekki að vera nein

bak við hvern og einn allir geta dansað